Laha zaho zao ro hoe gadragnan'ny mpanjakavavy raty fagnahy agnatin'ny tilikambo agnabo be, gny raha heritseretiko ho atao zao mila vato aho hitorahako gny tafon-tragnon'olo zay marikitsy ahy eo.